Ewa, aomby maty ty leroa tsisy mahasolo aminay Sakalava aty ai, io zany koafa aomby io zany misy omby io vonona, aomby maty zany, fa tsy possible mintsy anao andeha aminy Laboratoire any hamorona raha hafa.